Ngelle ngelle njahi jahimmi, mi yahi Gombe e dubu daya dubu dub temerre go'o e shasa'in e etemeɗɗe jewe nayi e saba'in e tati njahumi jodake Gombe, sa'an nan de njahumi Gombe bo mi jodake ummi mi njahumi Kumo, ngammi sati tati e wuri bappanyo am mi yahi lilal dum yari yam e nder dungu gun. To sa'an nan mi ummake diga don dum bo, mi dilli Kaduna mi yahi mi wadi dubi didi, e nder hijira dubo go'o e temedde jewe nayi e saba'in e joyi, haro sobajo am mo min ngadi furamare <hesitation> illa iyaka.